Ain'olombelo zao ley raha, raha raika avao no misy ao am-batan'olombelo ao, tsa raha zavatra mety vidiana, na koa hoa raha mety soloina raha zao, raha raika avao nomenjanahary antsika <hesitation> zava-dehibe ny ain'olombelo, tsy hananam-piry.